mɨndɨ gabɨ lallai miyata al. ada tɔ loɔkaci nakaka fiya dɨma hambadi piyafu, wi nikin mɔyu badabi hara fa wiyu kuma lɔka nakaka mi buwama ata lɔkaci fa tlafu fadi gabi dɨ dɨmaka du fiya <hesitation> fiya wuya dɨbɨ fa buwafu fabi wuya dɨbɨ fa buwafu fabi wuya dɨbɨ dɨ hɨmaka du <hesitation> fiya <hesitation> fisu de sarkɨn namai dɨ dɨma du fasa libai dɨ dɨmaka har fa bafu ena fadata gaya su- ndɨ miyan, tɔ lallai da hamba mɨn dikaya de lɔkaci bamɨn tluwɨn mɨndɨ gabṫɨ tlafu camaza fa bafu sar- ko ata madzɨ kɔ zɨraka, madzɨ fa bafa dɔna bazani fanaya bazani mafa dalu, fa bɔfu fabi dɔnaza na dɨma na ɗadinga tiyaki na tatṫyayau ɨna sɨbɨ ko dɨ fafu kɔ fa tiyau, tɔ lellai lɔkaci ba mɨndɨ gabɨ mi dawɨn wutlɨ tivan mi bama yikɨn kai karshaya zama lɔkaci ba duniya njida piyatɨ lɔkaci malⱱu da da taiya zuwai ta malva a wutlɨ tɨvan ka piye e- e tsiya zuwai katɔ lɔkaci naka mimana wi camu, tamma su- ndɨ bahɨ mi zama dukuna bazani takɨn midɨma mi bama maka yikɨm mi bama yikɨm mi bayikɨm lallai tɔ mi buwa sabɔda da dikaya ka daɗɨ bazhɨntɨ wi- wi nikin ma ghama mau kabɨ a tirafu tirau.

Harnabana ɗɨma na piyau wi dɨkaya ka <hesitation> nikin mɔya dɨkuna fu, hɨnka bana e- dawai naka bazani dɨ baza dɨbi dɔna bi di biyafu fa bɨsafi bɨsau fa piya fu- piyau fa sɨnau, yauwa, kɔ bazani tafu, kɔ kuma nakɨ nda kiyafu sabɔda nikin na vɔ-dɨɓɨ kɔ kuma ma nikin wakɔki duddai duk habbadɨ kamata ka, tɔ hɨna buwana nabi dɨmau lallai de raju wa nuwɨn bamɨn tluwɨn mɨndɨ gabɨ mɨn tlawa ta musulunciyu mɨn tlawan mata za salu, mɨn tlawana tawi al. ada, amman de naka al. ad aka dake mi sɨmma tlɨna batlɨn wankau, mi dikaye dadɨwasɨ wani midɨmau mi dɨkaja daɨ wasɨ ashe baraya daɗɨ dɨ deyi je miye buwa mibi musuluntawa mi buwama mibi nayau ashe musulunci kɨn anara ndyam nake hamba mi dɨma ka ndyam mi dɨnda camba dɔlakɨ mi buwa zama de katsɨ-de can katsɨka tsɨna jɨkɨn, midata rawa ghɨnsɨ dɨ birama ghama nakɨn canbami zama de kɨn naka bami rigata mi zuwu sai tɔ lallai lɔkaci bamidɨ dahɨ midɨ gyabɨ midɨ kai daɗɨ wasɨ mi dɨma dukkan hamba dɨ tanu mi piye dɨkɨna a vɔsaku kɨn miga baihar bahṫɨn wutɨ minda zabɨ mindata dɨma nikin fa dɨma fa ba kwanari iya zahi yafu, hallafu fa bafe ganya hani didifu habafu tan meki fiyata dɨma meki fiyata kɨra bazani kama hatlafu camaza rakefa jifunaza katɔ fa sɨne za ghamafu lallai ndyam ɨna wankaka wiham mayu hambada damemau mida ɗɨma- ndɨ dɨmau ai miyata naya miyata dɨkɔya daɗɨ ɗe naka loɔaci kani.

Tɔ niya luka to libi kafa tɔ fika tsɨga falibi kafa fiya ta gaya su nɗɨ miyau, fawi nikin manɔyu sundɨ kwapa lɔkaci ka dɨma lɔkaci ka famana a e- bahiyu dan ha mbasu ndyam jika jika de lɔkaci ba midata aliada, ba, daga ata ciɓi dalili ka mɨn bɨlahu jim dadi bamɨn dɨma dahɨ ɨna wahala bamin sa dahɨ, lallai mɨn sagan wahala dahɨ, yauwa daka dadɨ tunda wi nikɨn, wida muwa mɔyu, du hambafa dɨmau, fiya dɨmatlɨn ndɨ de dɨkaya ka dadɨ nahu vɨhɨ wi- wi- wi cɔwaka bahiya ghamɔyu, wi cɔwaka vɨzhɨ mɔyu, wi cɔwaka vɨzhɨ mɔyu kullum fa ndɨ de dɨkayaka duɗɨ nahu coɔakɨn, nɨma hama wacɨ suwa fama wacɨ wi cɔwai hama waci, kullum fadɨ dɨka gwahɨn gwahɨn kɨn fama nan wan da shiyiyu, hamba ai jikani mɨn bɨla fa gabɨ a dahɨ yadde mɨne tluwɨn.